Chana janc <hesitation> alé kuu uun ye'e tambor, la nono lakantina jani xoun, enyuun telate un kalaxonar xhina'a xhianayi kunoni inixo xolo lakante xhina'a.